Mikasiky gne fomba <hesitation> fagnidignan'ny fiara magnidigna zagny, da <hesitation> misy akoa môtera misy vy be igny aminazy io, de rehefa tegna <hesitation> mandeha izy miodigny gn'elisy igny, de igny manosika anazy mandeha, mafy mandeha mafy mandeha mafy.